Fomba fanonona fanonoa leguma amy laforo: sasà malio tse legume igny. Vita sasa malio iny, mandrehitsy afo iha amin'ny laforo ao, bakeo ajobonao ao amy laofo ao amizay legume iny. Afaky telopolo minity, defa azonao alà bakao i fa masaky, de azonao fa- azonao hany amizay.